Kwan ni ɗa mi sam yi kafe kun kat ɗa mii yi kafe kun ɓe ɗa yakal a tok naan. kaat a tok naan, ɓa ya tang ran, kat a ya tang ran, ɓa so ƙɨkyen ku tang ran ni yi fur ku kun, sa wul fur ku fer, fur ku paat ba yakal, be mu ki tok naan ƙɨshak ku ngurum mop, kat mu tok naan ƙɨshak ngurum mop, ɓa nji a wong am shukup, kat na wong am shukup, a shukup a tong ɓa a wong cee ɓe ngap po na, kat na wong cee ndee ni ɓa ngap po na, kat a wong cee ndee ni a ngap pona kat ɓit mang a put a yakal a ki mar, a ki a sak mar ndee ni, a ki a ya mar ndee ni, a sak a sak a sak, kat ki wul ɓe mop ɗi nji ku war, mop nji ku war a shu war, kat a shwa war, ɓe a yakal ɗii a ngung dii ka vun ndee ni, kat a tong an ka sak ni kat ɗi ma an ɓa ki a lap nok na, kat a ki a lap nok ɓe a yakal ɗii, ɓa ngung ɗii kaa, a ngung ɗii kaa yakal mbii so mop nji ku mbii so, kat mop ni nji ku mbii so ɓe a so mbii soo ndee ni, kat a so mbii so ndee ni ɓa yakal ɓa ki a sak mar ɗii, kat a mba a sak ki wul ku wam an, ɓe a wa a mba tul, kat a wa a mba tul. Ɓe a waa ki a shukup ɗii, kat a shukup ɓa tong, a lap nok na dang njep mop nja ka pe tang ran ɓe mu tong mu cin njakam, kat mu cin njakam a pɨ ciin mop, a pɨ ciin mop, a pɨ ciin mop yakal a nin ar kuret mop ku ku bis mop a tɨ njep ku nna ndee ni se! Ɓe mwan ku sendee mwan ku sendee, pe ɓam kun muw eh, mwan met se met se pe ɓam kun muw, kat ni ku ki se ɓe ku nna pe ku ngun ɗii, kat ni ku nna pe ku ngun ɗii ɓe ku kak ku kaa ku, tap ngu shem ɗi ba lo kun sar ku bis, kat na pɨ ciin mop ɗii ba wul ɗii yi fur ku fer, ɓe mu ki mu takar mbii ter, kat nimat ni takar mbii ter ɗi ki wul ɓe ɗii cet mbii so ndee ɓe ɗi wa nji ku ni mun, kat ni nji ku ni mun ɓe mu so mbii so ndee kat puus ɗi ruu ɓe mu ki lu, kat mu ki lu ɓe mu cin njakam mu cin njakam pe poo mu naan sat tɨ ngurum vel mop mwan ƙɨshak muw, sai mup ni lap ei ku shak wet. Pe sise, ni mu lap a ei ku nimat man ni ɗang ɓa lap ni. Ɓe pe sise, mu so ƙɨkyen ku pɨ ciin shak kat mu pɨ ciin shak kat ɗi ki wul ku kowe ɗi ki lap nok, ku pe ni rap kong ɓe mun pe ki tok naan, kat ɗang mu tok naan ɓe mu yakal yi tok naan ndee ni Ɓe mu tok naan yi po mu mun dang mu yakal mu ki mu sam kat mu ki mu sam ɗi ɓa wul ɗi se, be kwan a yakal a ya tok naan ɗii ka yil ni, kat tok naan kaa yil ni, a pɨ ciin ngurum mop ƙɨ nna eh kat ƙi tong ɓe ƙɨ kat mee mbii muw, kat yi tong ɓe yi kat mee mbii muw, ƙɨ vun a vun tɨ ƙɨ kat mee mbii ɗi ku ni ɗi ɓam ka, ƙɨ vun a vun ti ƙɨ kat mee mbii ku ɗi ɓam ka, kat ɗang ɗi ɓam ka ɓe ƙɨ so kokorong, kat ɗang ɗi ɓam ka muw ɓe nga pe tong a mbii yitmwa, ɓe pe sise, ɗa sat yi ngurum mop a tɨ ciin mu mwan mu yil ndee ni sai ƙɨ kak nder sak, kat ƙɨ kak nder sak ɓe ƙɨ so kokorong. Kat ƙɨkak nder sak muw ɓe nga pe pal a pal. Ɗang ɗa ki sam yi ka fur fermekun, yi fer memkun ndee ni, kat a saaam, ɓe sam ɗi wam an ɓe a wa yakal yi fer tit, kat a yakal yi fer tit, ɓa yakal ya a tok naan ƙɨ yil, kat na tok naan ƙɨ yil ɓa ya tong ɗang a ya tang ran, ko a tang a poo naan ko a tang a mee po ku a nna ni pe ɓam an pe poo naan ni ɗi ka tang ɗi ka rop ku mu yil ku mum poo naan ni. Pe sise, ɓe ka man lo ngurum ni mop ɗii, ɗigin retyit ku zen Ɗang a mee lee a ɗom ɗak ku an ɗigin ni wet, a pe ku ɗa kat ni an ku retyit, ɗa kat ni ku ɓang potukup, wet mee mbii ku ɗa kat kaa na ɗigin ɗang ɓa ɗa tok naan muw, ɓe ɗa kyel sang muw. Pe sise tok naan ni, a kuret mwan ɗigin dak ku an ɗigin ni a kuret ɗang so mbii so, ɗi ƙɨ so mbii so a pe tɨ ɗak eee shimsak ɗii, ɗi ƙɨ so mbii so a pe tɨ pɨ ɓal ɗii nga pe ɗak mɨ naan, a mee lee mbii so ku ɗa ɗom ɗa ɗom so ngom ngom ku a ngom kusuk, pe kat ɗang mop cet ngom kusuk ɗang fon fon ɓe dang mop le a puk kwa puk kam ɗigin, be ɗom so ni a lap shak muw. Pe sise, ɗa ɗom so ni ɗa ɗom so ni ko a ɓit, ko yi puus, ko yi ƙinjigin ɗang mop pɨ an ɓe ɗa so. Amma ɗi ki wul mee locaci ɓa lap ɗa so muw, ɗa tep ku war wet ɗarop yit ni pe ɗi mu mwan a le le. Kat ƙɨ yakal tap ƙɨ mun ƙɨ so yawa ku ɗi. Shap ka ku ɗak ɓal mak ku ƙɨ ciin ɗak ɗi muw, ƙɨ so kip kip, kat ni ƙɨ so kip kip ɓe naan ɗi ngongka naan ɗi kyer ka ɗang ɗi yakal pɨ ɓal mu ku ɗar nga, kat ƙɨ sam ɓe ƙɨ yakal ɓe ƙɨ vun ɗii ka vun ku nga ka, pe fur ku naan pɨ mun ni ku njep vun met mop, ko ƙɨ put a ku ɓit ɓe ƙɨ cin njep vun. Yi puus ƙɨ cin vun, yi ƙinjigin ƙɨ cin vun ƙabar wet ɓe ƙɨ cin vun a mbii ku naan ƙɨ ɗom ni se, naan ɓam mun